Rô tantara mampiavaka an'i Korea di sioda ndraiky zen̈y, nampisy ny kôse Kôrea di sioda zen̈y tamin'ny telo ambin'ny folo aogositra arivo sy sivin-jato efapolo valo amby. Tafaran'ny nisian'ny firasarasana tao Kô- Kôrea zen̈y tafaran'ny ady lehibe faharoe. De ze zen̈y nampiasy an'i Kôrea di sioda.